Mbá rií nutha xa̱buanuu rí manbá yaaꞌ, rí ma̱ni̱la idaaꞌ o̱ ma̱khaꞌju̱u̱la xúrí nathiaxi̱. júwá mbá tihuun júwá a̱ꞌma, a̱ꞌma ch́akiin tsú júwá júbá <hesitation> na̱guá jithrugui̱n, na̱guá jiradii̱n rá, ikhiin tsúgi̱ tsú nuxna yaꞌyáá ríí nugu̱jue̱, mba̱ndaꞌkhoo ú minumuu itha má xa̱bu̱ tsú nuda rá, <hesitation> nugu̱jue̱ gubííꞌ cháka ú, ra̱khááꞌ mu ajma̱ siéntú ú minumuu má itha má xa̱bu̱, xa̱bu̱ tsú nuda. Pero xú̱khu̱ má ithi rí buénú ma̱ndaꞌkhoo ú ithi, ndóó má numuu rí najmaguꞌ ma̱ndaꞌkhoo ú rijndo̱o nathaxíŋa̱aꞌ náa̱ awúún idaaꞌ. Mbaꞌjiin má xa̱bu̱ tsú míŋuíí gii̱- mbaꞌjiin má xa̱bu̱ tsú míŋuíí gii̱- nutha rí naya mbáyuu má <hesitation> yaꞌyááꞌ rígi̱. I̱ndóó numuu rí minumu rá, ikhaa jngóó má tikhuun tséꞌnguu̱n má útsí- má útsí- murí ma̱khaꞌju̱u̱la idúu̱n, pero ra̱ꞌkhááꞌ má nambáyuu ríí tsú nánguá ikhrui̱go̱o̱ rá, i̱ndóó má tsú miꞌsbaa iduu rá o̱ na̱nguá, o̱ nánguá iyaxi̱ méjúu̱nꞌ. Ikhiin tsúgi̱ tsú najmúú yaꞌyááꞌ rígi̱. <hesitation> tikhuun máá nagódúún gubíí nugu̱jue̱ rá, aan xúkhu̱ máá nutsi̱ má gii̱ xuaa- xa̱bu̱- xuajin má nutsii̱. Xúꞌkhu̱ má júwá tikhuun xa̱bu̱ tsú nagó ruguiin a̱ꞌma tsúgi̱, nawájudii̱n, nawájudii̱n náa̱a̱ꞌ nudriñii̱ꞌ e̱jna̱ jamí xúkhu má nuxni yáá xkhu̱ rá, nuxni. Ikhiin tsúgi̱ tsúú nugu̱jua̱n mba̱ndaꞌkhoo ú minumuu rá numuu rí ithii̱ ikhii̱ rí phú mingíjúúꞌ rí mithra̱tuun a̱ꞌma tsúgi̱, jamí xúꞌkhu̱ má ma̱nguu̱n ma̱ju̱wé xúrí a̱ꞌma tsú nuthúu̱n a̱ꞌma españólá a ikhaa jngóó má mbaꞌjiin má x̱abu̱ nduyáá rí minumuu rá ikhaa jngóó nuni̱ nuratuu̱n a̱ꞌma tsúgi̱ murí ma̱goo mugu̱jue̱ yaꞌyááꞌ murí xkhuaꞌnii ma̱jnúu̱la buénú edxu̱u̱ murí ríjndo̱o nugu̱jue̱ xkhu̱ rá.